Betju sá ku̱ni kja̱ndienabíne̱ batu kjútjin chúu̱ síju, síju xi tsúra̱ niyu ngijñá, na̱xin ngíjñá cha̱'á, xa xindi, ni̱nda̱, nde̱fi, nkjín, jku̱ya chu̱ tjín askin xíkjá, sa̱ ku-ni cha̱'abane̱ ngua̱ chokjúande kjindi chúu̱ba̱, tu̱ kútú kútu sá kjúán, batujín sá jku kjúán, xtubá xtubá sa kjúán, kíyaka indí xi indi tjába̱ xi tja̱ba̱ra̱bane̱ Tája, tu̱ jñusa betju kjindi chúu̱ba̱, a̱taa dá si majngi ku̱ sá yakafé famengí, nchamangi nchabéjku íkiee yu̱ti̱ nchabéjku chúndu, nchakjíéngi yakáfé, ku̱ sá jnu̱ ku̱ sá ya̱ yanú kjiya ndási, bíkejkú bíkéjku chúndu, ngua̱ nkjín mi̱e̱ sasienrá bítsikíén chu̱ba̱, fíu̱ sá sá nañá ku̱ sá tu̱ ku̱a̱sín bíkajngi, a̱taa jkú fí chu̱ba̱ Sá ndájín béchjára̱ mi̱e̱ne̱ tu̱úñu banítikajíén yajura̱ ku̱ sá nga̱ju̱ra̱ bísien xi bísien nga̱ju̱ra̱ cha̱'abáne̱ kínde̱ majín betju a̱nda ñu nanga̱ síju, na̱nga̱ bísien chu̱ba̱ ngua̱ mi̱e̱ xi sinra̱ kju̱a̱mangira̱ a̱chu̱a nga sangunsjá, a̱taa ndá chinie chu̱ba̱, xi kjindi chúu̱ba̱ne̱ tu̱kúñu mánkjín, tsinra̱ sá jin ku̱ sá ñajan ku̱ sá tie kjindi kjindixu tsínra̱, xi kjindi cha'aba, ya̱a tsinra̱ kjindibáne̱, fajmioo̱ kjindira, bíkangi, bíkajngi chu̱ndu Yu̱ti̱, a̱kukju̱a̱ ku̱a̱jku majngini mi̱e̱, tu̱úñu sákuntsjá, tjin nítjin sá sá ki̱cha̱ fíu̱ mi̱e̱, sá ki̱cha̱ fíu̱ mi̱e̱ne̱ ngua̱ tu̱ xi ska̱níe lí kijna tsikíén mi̱e̱. Xii tsikíén mi̱e̱ kjindi chúu̱ba̱ne̱, ngua̱ nchakjiniene̱ tsixúyani, ku̱ sá tsisíéni, a̱taa tu̱xki̱e̱a̱, tu̱xki̱e̱a̱ tjíni indi chúu̱ba̱ ni̱síkuine̱, nchjáá, nchja sakuntsjánia kjíndi chúu̱ba̱, ku̱ ta̱jngi ndi̱ya nga tu̱ jñusa betju kjindi chúu̱ba̱, kísa ni̱tjinjín tsúba̱ tu̱ jñúní, tu̱ jñúsa ya̱a majñú betju kjindi chúu̱ba̱. Ja̱nda te̱ tsakjún ni̱síkui Tsakjunrá nañá sá nañá ku̱tsánganíé, ku̱ sá mi̱e̱ jtsu̱ba̱. Tjín sá ku̱ni ni̱yu ngijñá, xi kjindi chúu̱ba̱ne̱ kje̱ésín níku̱ ngaa ta̱jngu ndi̱yá a̱ tu̱ jñúni betju chu̱ba̱ ni̱síkui, xi indi chúu̱ba̱ne̱ sasienrá tsajmí tsja, tsajmí xi asi, ku̱ sá tsajmí xi axi ni̱síkui sá ni̱tjinra̱ nga tjin íkiee kakunra̱ tu kjindi chúu̱ba̱ne̱ betju jñú, nga̱ju̱ majcha yá ya̱ yánú, yánú jku naxi̱ sasienrá, yanú nangi jtujó, ñánú jkú tjin láju̱ Ku̱ yánú tjin ngaju̱, ndujú fí chu̱ba̱ xi jñú, ndujú ndi̱ya bátiera̱ indi chúu̱ba̱ tu̱úku̱a̱n nga, nga ku̱a̱chakuten xii sasienrá kjinie, sá mijíénnanée̱ nga indi chúu̱ba̱ chi̱.